Livi lo kijliso á, xi livi kuyika lo ja'a taka ye to'o á, lo kuyika lo kijli wa'aso, na kijliso una orre xi lujua naá te iyo wa'aso te jnu na kijliso, kú kijli wa'aso na kaa orre kukavaso, a lujua ne'eka na ndokóso naá, te ñatu kuu wa'aso xi ñaliko kuu wa'ankaso naá, kue livi na nka jniño lo na kajlaso naá, te yaxi iyaviso a livi lujua ñatu kuu wa'a nkaso nduu naá, lo lujua kú kijli wa'aso yekuāā naá, te ye naá lo kuyika lo kijli wa'aso, na kukavaso lo na koo ka orre naá, i'i ye na ndoko nkaso livi lo na jani nkai kue una orre naá lo na kijliso naá.